कट्ठा कट्ना साधन ओहके आरा कहतियाँ । आरा तमान मेरके रहतियाँ जस्ते छोट मेरके रहतियाँ जउन हम्रे पाति पातिर लठ्ठी कट्ती ओहके अरिया कहतियाँ । अइस्तहिं बड बड रुख्खा कट्ना होबे या लठ्ठा गिंडा कर्ना होबे तउ ओहमे चाहिं आरा प्रेयोग करतियाँ । अइस्तहिं करके यदि हम्रे पटरी चिर्ना होइल, फ्रेम चिर्ना होइल कहलेसे ओहके चिरेक तहिन फे आराके प्रयोग करती । अइस्तहिं करके बडा बडा मेसिन फे रहतियाँ जउन लठ्ठा उठ्ठा चिर्नामे काम करतियाँ जउन ईन्जन लैके चल्तियाँ उ फे आरा रहतियाँ जउन चिरानके काम करतियाँ । अइस्तहिं करके आजकालते बत्ती ले चल्ना या मोटरले चल्ना फे आरा आइगेल हँइ जउन बड हाली हाली रुख्खा कटेक तहिन प्रयोग करतियाँ जेहके हम्रे मोटर आरा कहती ।